A parlé dë roba sintetica a më fa sempre ën po s-giai përché sun pa sicür dë lon ch'a ie ëndrinta, mi preferisu preferisu mangé la carn dë vaca, dë bucin che riesu a vëddi o del pulast ch'a pasa ën la curt, la roba sintetica a më cunvinc pa